Ne <hesitation> yitsiñ rri maripos eh maripos llas roo nic nac ni rri llel, con ra nu ra maiñ rri llel dam ra búho ra ni ne rri llel a pues llel ish sa nac yitsiñ pur llel ri lle nic reiñ dets ra mañe ri lle shi reñ llala maripos pues cansa manga llel mas chusa nic rui lo ra manga cansa ra manga llel pues rbecha manga llel becha tis manga llel na ra dam de las cinco las tres de la mañan salo manga cabecha manga tiempa na re paria re pus diar rri manga len ñu osh shon manga len ñu rri llel pus rca manga le ñu rca manga que nubuelt shusa nic nu len ñu ah pa ca shon shi lenga na nubuelt chin cha a chi cheba manga guitk manga chic pus ru gac tis manga com chusa nic nu len ñu pus mal ne ish hui llel ne cansa ra manga pur maiñ mal ne.